Ain una hartá d'especiis nel mundu, qu'enllenan d'aroma i gustu alos muestrus comestiblis i assina puein mual una carnaca sin gustu o las verdolagas, nun pratu de comía estrordinariu. Peru pa guisal mu güenu, ai de conocel mu bien las especiis, sabel el su naceru i los sus gastus ena cozina. Ain dos grupus deferentis dellas, por un lau las que muan el gustu i el pelagi delos comestiblis, dentri las que sonin l'açafrán, la canela, el culantru, l'acinoju, la presta, el tomillu o l'oriéganu, por sotru lau las que abravian el paladal, dentri las que sonin la pimienta, la guinda, el pimientón, la nues moscá i angunas crassis de chilis. Assina, las cozinas en ca coltura sonin deferentis sigún el gastu dellas pa guisal.